Fanaovana lasopy, afanaina ny rano eo eo amin'ny iray zinga eo raha <noise> lasopin'olona anankiray no atao ah de asiana tongolo ah <noise> de tongolo maintso ah de rehefa mafana ny rano ah izany hoe rehefa mangotraka de arotsaka ny paty ah de andrasana masaka de rehefa vita izay ah <noise> de manendy atody de tetitetehana majinika ny atody de arotsaka ao anatin'ilay lasopy de vita.